بفضل البحر لأنه يعطينى شعور بالحرية والراحة منظر الموج و الشمس على البحر كإن الدنيا كلها معك بحب أروح أسبح أو أمشي على الشاطئ أستمتع بالهواء كمان البحر له طابع خاص خاصة إذا كان مع الأهل و الأصحاب أحب نجمع ذكريات حلوة هناك.